Iyoo, gñég, ndu ugí mo ñég nwidi ateegini hu biteengim bàa ma? Iyoo, nsaanti bembe handomu, gyíŧi ma uraam bembe, anbiiŧana njali ma inbiiŧa ma bembe hamma anbiiŧana. Nda ato gí njan ñég he, ñég ma, hinooni húri yaa ñég ma angi wom mo, wi ma ajangan woma, uga ma wi ñaa flee flee. A frasa ma, ungi ma wi ñób mo ñaana, ndi frasa fembe gaŧ, nda ana biiŧa angi ngi gul. Nda ana biiŧa fana amada batini bbati bolo, bbati man tingana, uma faŋ ma ndu usiim bi. Bmadana saanti yaa ñég hommu wilu raama. Dong ñég ma anwidi ateengini ma. Ateengini ma mada gaŧa anjete, ndango abiiŧa ma doroŋ, bires, umbiiŧa abesirmate, wi gitilu a gñég ma. Binbiiŧa bindoŋ hal ma, wi tingani bindoŋ ma te, biwidi ma widni, ngi wi ma hee ma ngim bà yaa mo. Wi ma anñaa bà, surtu ndi gwil ma to bbab a bboorin gwilin woma. Dong hembe ndi he to hana añiti habe, haloolo wo gíni nda abiiŧina amadana besirra, ndi njalla aga a gangi habo. Amada batini bbati bommu, wi ma tíngana hú ma, uman, ndu usiim, unhúri yaa mbombogi, ñómmu ñi mee binge bommu, uben, ñi mee binɓaande. Wilu tínga, binɓabti hamma.